<noise> Kala wumre mi yiɗi buri irin wumre addini ɗo amma nasara ɗo yoona mo ɗo yoona irin wumre me wumre emm gospol muzik. Kala be waadata pat haa nder wumre may ɗo maari darasi ɗo maari fahimna, ko kala ko be waadata pat irin kujeji addini on